De'eremanasunuwo, beɲumanasunuwo, betinmanasunuwo, benamanasunuwo, behonumanasunuwo, behozinmanasunuwo, behoɲumanasunuwo, behotinmanasunuwo, beanawemanasunuwo, beguɛmanasunuwo, guɛdemanasunuwo, guɛɲumanasunuwo, guɛtinmanasunuwo, guɛnamanasunuwo, guɛhonumanasunuwo, guɛhozinmanasunuwo, guɛhoɲumanasunuwo, guɛhotinmanasunuwo, guɛanawemanasunuwo, guemɛmanasunuwo, eeh guemɛmade'eremanasunuwo, guemɛmabeɲumanasunuwo, guemɛmabetinmanasunuwo, guemɛmabenamanasunuwo, guemɛmabehonumanasunuwo, guemɛmabehozinmanasunuwo guemɛ mabehoɲumanasunuwo, guemɛ mabehotinmanasunuwo, guemɛ mabe anawe mana sunuwo, buyaguɛ mana sunuwo